Goddo dana be lau dow wakkati, o heban doidi duddum masin. danugo be lau boddum ngam watan goddo heba siwtaare boddum bandu goddo bo jartan masin.